Amiko an, dia telo ihany ny karazana lokom-bolo natoraly an, dia ny mavo, ny mainty ary ny mena. Izay ihany fa ny akoatran'izay izany an, efa ilay loka ataon'ny mpanao volo ireny.